Sampepa niruhuhuhu wad botitin go kata ko, konjam li, to sampepa botitini kata ko man bewa ambe ho, sabya adira kole so, korongwal man nasenta tabur, par nir to sampepa botitin nya yan digi vo li no hane.